Rô Karazan̈a episy àby zen̈y karà ohatra dipoavra tamotamo, <hesitation> dita àby ren̈y, baziliky, rômarin àby ren̈y zen̈y mety atao karàzany episy jiaby oe dongolo lay.